stjórnvöld í Tyrklandi hafa fallist á að láta af hernaðaraðgerðum í norðurhluta

Kúrdar hafa sömuleiðis samþykkt að hörfa svo Tyrkir geti komið upp svokölluðu öryggissvæði við landamæri Tyrklands brú yfir Ölfusá Sundabraut og tvöföldun Hvalfjarðarganga verður flýtt með einkaframkvæmd Akureyringar gagnrýna að ekki sé lagt fé í uppbyggingu Akureyrarflugvallar samkomulag náðist í dag

milli Breta og Evrópusambandsins um útgöngu þeirra úr sambandinu forsætisráðherra Breta er vongóður um að breska þingið samþykki samþykki samninginn á laugardag forsætisráðherra segir að það yrðu mikil vonbrigði ef Ísland lenti á gráum lista alþjóðasamtaka um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

yrði fyrsta Evrópuríkið á listanum í mörg ár Akureyrarbær hefur frestað sölu á Sigurhæðum húsi Matthíasar meðan bæjaryfirvöld kanna nýjar hugmyndir um hvernig megi nota húsið

Tyrklands hefur samþykkt að láta af árásum í norðurhluta Sýrlands eftir fund með varaforseta Bandaríkjanna Erdogan ætlar þó ekki að stöðva hernaðaraðgerðirnar alveg fyrr en Kúrdar hafa hörfað frá því svæði sem Tyrkir

utanríkisráðherra Bandaríkjanna lentu í höfuðborg Tyrklands um hádegisbil í dag þeir Pence og Erdogan ræddu saman undir fjögur augu í tæpar tvær klukkustundir og sá fundur virðist hafa borið árangur Erdogan virðist því hafa fengið sínu framgengt innrás Tyrkja í Sýrland var gerð

í því skyni að koma upp svokölluðu öryggissvæði í norðurhluta Sýrlands rétt við landamæri Tyrklands enn er óljóst hvað Bashar al Assad

hefur að segja um málið hann hét því í dag að verjast árásum Tyrkja á sýrlenskri grundu en Kúrdar höfðu leitað liðsinnis hjá Assad eftir brotthvarf Bandaríkjahers í síðustu viku tugir almennra borgara hafa látist í átökunum sem hafa geisað í norðurhluta Sýrlands í rúma

viku á annað hundrað þúsund hafa neyðst til að flýja heimili sín ekki hefur komið fram hvort fólkinu verði gert kleift að snúa aftur til síns heima gjaldtaka verður í öllum jarðgöngum og unnið að því að grafa minnst ein ný göng á hverjum tíma samkvæmt uppfærðri samgönguáætlun sem kynnt var í morgun í henni er gert ráð fyrir að fimm hundruð og sextíu milljörðum verði varið í vegagerð á næstu

fimmtán árum það er um þrjátíu milljarða aukning frá núgildandi áætlun akstursstefnur verða aðskildar á hringveginum frá Borgarnesi að Hellu og frá Reykjavík til Keflavíkurflugvallar framkvæmdir á Vesturlandsvegi um Kjalarnes verða á næstu fimm árum en tvöföldun Reykjanesbrautar lýkur ekki fyrr en á tímabilinu tvö þúsund tuttugu og fimm til tuttugu og níu samkvæmt áætluninni áform eru um

að flýta tilteknum framkvæmdum með samstarfi við einkafyrirtæki og gjaldtöku með sama hætti og Hvalfjarðargöngin voru fjármögnuð meðal þeirra eru brýr yfir Ölfusá og vegur um Öxi tvöföldun Hvalfjarðarganga Sundabraut jarðgöng um Reynisfjall og láglendisvegur um Mýrdal

ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu er hluti af áætluninni þá er ný jarðgangaáætlun í fyrsta sinn hluti af samgönguáætlun hún er auðvitað gríðarlega stór og verkefnin mjög dýr

við sjáum fyrir okkur að þurfa að leggja

restin verður tekin sem notendagjöld en í anda þess sem þingið samþykkti að gjaldtaka

öllum göngum til að standa undir viðhaldi og rekstri þeirra en einnig til að búa til sjóð fyrir næstu jarðgöng og með þessari

jarðgöng í gangi gjaldtaka við göng sem þegar eru í notkun hefur ekki verið útfærð til skoðunar er að íbúar fái umtalsverðan afslátt innan síns atvinnusvæðis í áætluninni er í fyrsta sinn

eitt leiðakerfi verði í boði um allt land hvort sem ferðast er á jörðu sjó eða í lofti gert er ráð fyrir að flugfargjöld verði niðurgreidd fyrir íbúa á landsbyggðinni frá og með lokum næsta árs kostnaður gæti verið sex hundruð til tólf hundruð milljónir á ári og meira um samgönguáætlun göng á Austfjörðum skapa gríðarlega möguleika fyrir samfélagið á svæðinu segir formaður bæjarráðs á formaður Fjórðungssambands Vestfjarða segist ósáttur við að ekki sé útlit fyrir að göng verði grafin milli Ísafjarðar og Súðvíkur á því tímabili sem samgönguáætlunin nær yfir á Austurlandi verður farið í að leggja heilsársveg yfir Öxi strax á fyrsta tímabili framkvæmdir eiga að hefjast tvö þúsund tuttugu og eitt og vera lokið tvö þúsund tuttugu og þrjú þetta styttir leiðina frá Reykjavík til Mið Austurlands um hér um bil

sjötíu kílómetra þá á einnig að ljúka veginum um Hornafjarðarfljót á fyrsta tímabili segja má að stærstu tíðindin hér á Austurlandi séu að flýta

gerð Fjarðarheiðarganga milli Egilsstaða og Seyðisfjarðar og hefja framkvæmdir árið tvö þúsund tuttugu og þrjú í framhaldinu á að grafa göng frá Seyðisfirði yfir til Mjóafjarðar og áfram til Norðfjarðar Fjarðarheiðargöng hafa verið baráttumál Seyðfirðinga í mörg ár fólk hefur áhuga á

flytja hingað og það hefur staðið því fyrir þrifum samgöngurnar þannig að þetta opnar fyrir fyrir fólk að koma hér og búa hjá okkur fyrirtæki hafa viljað koma hérna en ekki treyst á samgöngur þannig að þetta eru gríðarlegir möguleikar fyrir samfélagið ekki bara fyrir Seyðisfjörð fyrir Austurlandi í heild sinni því að ef það verður haldið áfram eins og fyrirhugað er að fara alla leið niður á Norðfjörð þá erum við búin að sameina allt Austurland í eitt atvinnusvæði á Vestfjörðum eru

áætlun sem flýtir hringtengingu Vestfjarða

er Veiðileysuháls í Árneshreppi á Ströndum

íbúar hreppsins

í þrjá mánuði á ári nú eiga bara ein ein

að vera í gangi í framkvæmd í einu og við erum náttúrulega

sem er mikil bylting fyrir svæðið okkar og mér finnst þetta snjallt að hafa ein göng í gangi

einu mikið hefur verið rætt um á milli Ísafjarðar og Súðavíkur og mér hugnast ekki þessi pæling alls ekki að tala um einhverja vegskála því að við munum alla vega hér halda áfram að berjast fyrir göngum hérna á milli fyrir íbúana og atvinnulífið á svæðinu

fimm ár er ekki gert ráð fyrir einni einustu viðbót til uppbyggingar á Akureyrarflugvelli og það er óásættanlegt og bara blaut tuska framan í andlitið á okkur hérna á Norðurlandi það hefur verið

þetta séu kannski einhverjir tveir milljarðar og ráðherra bæði samgöngumálaráðherra og fjármálaráðherra hafa tjáð í í okkar eyru að minnsta kosti að þetta séu nú ekki þeir fjármunir

að ríkið ætti ekki að geta séð sóma sinn í að klára þetta stjórnvöld telja sig hafa brugðist við öllum athugasemdum alþjóðasamtaka um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka forsætisráðherra segir að það yrðu gríðarleg vonbrigði ef Ísland lenti á gráum lista yfir ósamvinnuþýð ríki alþjóðlegur starfshópur um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hefur fundað stíft í París síðustu daga í skýrslu hópsins frá tvö

þúsund og átján var bent á fimmtíu og eitt ágalla á umgjörð og framkvæmd í málaflokknum á Íslandi en stjórnvöld hafa brugðist við meirihluta þessara athugasemda forsætisráðherra segir að það yrðu mikil vonbrigði ef Ísland lenti á listanum það ætti í raun og veru aðeins að vera eitt atriði

af öllum þeim atriðum sem voru nefnd í upphaflegu skýrslunni um þessi fimmtíu og eitt atriði þannig það eru

óvissa sem virðist fylgja því við höfum dæmi um að þessi listi

lítil áhrif en að sjálfsögðu er mér annt um okkar orðspor og ég tel að þarna sé verið að bregðast ansi hart við þeirri stöðu sem raunverulega er uppi ef Ísland lendir á listanum verður það fyrsta Evrópuríkið í

þónokkuð mörg ár Serbía og Bosnía Hersegóvína voru á listanum um tíma og þar hafa einnig verið ríki eins og Afganistan Norður Kórea og Írak ferðamála iðnaðar og nýsköpunarráðherra segir Ísland alls ekki eiga heima á listanum hverjir trúa því að við eigum margt sameiginlegt með þeim löndum sem eru á þessum lista hvað er hægt að lesa í það að þessi lönd

lönd taki þá ákvörðun um að setja Ísland á lista með þeim ríkjum sem þar eru

hafa stutt málflutning Íslands á fundunum en niðurstöðu er að vænta á morgun nýr samningur tókst í dag milli ríkisstjórnar Bretlands og Evrópusambandsins um Brexit forsvarsmenn bresku stjórnarinnar og e s b segja þetta sanngjarna málamiðlun samningurinn er í grófum dráttum sá sami og gerður var fyrir ári síðan óvíst er hvort breska þingið samþykkir hann

atkvæðagreiðslu á laugardag sambandssinnar á Norður Írlandi sem verja stjórn Boris Johnsons falli ætla ekki að styðja

stjórnarandstæðingar á þingi

byggir á sama grunni og er að mestu leyti eins

umdeilda á landamærum Norður Írlands og Írlands er er farin og í staðinn byggt á málamiðlun Johnsons frá því í nítján hundruð áttatíu og tvö hvað gerist þar við vitum að sambandssinnar á Norður Írlandi ætla ekki

það var ekki að sjá á leiðtogafundinum í dag að

að baka öllum þessi vandræði hann var hrókur alls fagnaðar en hann þarf að koma samningnum í gegnum þingið og það er ómögulegt að segja hvað það er sem þetta þing vill en það er eitt sem við vitum að þingmenn vilja ekki þeir vilja ekki fara úr Evrópusambandinu án samnings þetta veit Boris Johnson auðvitað og hefur notað óspart til að þrýsta á þingmenn það er þessi samningur eða enginn og það gerði

forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins líka í dag og það er þetta sem þingmenn glíma við það eru fáir hrifnir af þessum samningi en sumir hugsa sjálfsagt það er kannski skárra að samþykkja þennan samning en að fara út án samnings eins og þessi ríkisstjórn virtist ekki ætla að ganga

hjá embætti ríkislögreglustjóra hafa samþykkt nýtt

aukin lífeyrisréttindi formaður Félags yfirlögregluþjóna segir segir samninga sem þessa ekki einsdæmi fréttastofa greindi frá því í gær að yfir og hjá embætti ríkislögreglustjóra hafi verið boðið nýtt þar sem föst yfirvinna verður hluti af föstum mánaðarlaunum vakti athygli dómsmálaráðuneytisins á þessu og sagði blasa við að tryggja eigi þeim betri lífeyrisréttindi í

svörum ríkislögreglustjóra segir að frumkvæðið hafi komið frá formanni Félags yfirlögregluþjóna sem er Óskar Bjartmarz yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra í samtali við fréttastofu segir Óskar málið til komið vegna þess að viðbótarforsendur í stofnanasamningi hafi ekki náð til yfir og aðstoðaryfirlögregluþjóna óskar segir að allir þeir sem stóð samkomulagið til boða hafi fallist á það spurður út í þá fullyrðingu að þetta sé gagngert til þess að bæta lífeyrisréttindin svarar Óskar því til að þetta sé ekki óþekkt hvorki hjá lögreglunni né annars staðar sjálfur starfar Óskar hjá embætti ríkislögreglustjóra og skrifaði hann undir samkomulagið þetta hafi vissulega áhrif á lífeyrisréttindi hans án þess að hann hafi skoðað það sérstaklega hann bætir við að málið hafi verið rætt á fundi Félags yfirlögregluþjóna þar hafi almenn ánægja verið með samkomulagið og segist hann vita til að þreifingar séu hjá sumum embættum að fá sambærilega samninga Sigríður Björk Guðjónsdóttir lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu segir að svona samningur standi ekki til boða hjá embættinu hún vildi ekki tjá sig um málið að öðru leyti vegna fréttar okkar í gær um frumvarp ráðherra um smálánafyrirtæki vill fréttastofa taka fram að myndefni með fréttinni sem tekið var úr aur

það fyrirtæki tengist ekki þeim smálánafyrirtækjum sem fjallað var um í fréttinni forsætisráðherra og framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins eru sammála um að fjölga þurfi konum í stjórnunarstöðum á vinnumarkaðnum forsætisráðherra hafði orð á því hversu fáir innflytjendur væru á ársfundi s a Hörpu var þéttsetinn á tuttugasta ársfundi Samtaka atvinnulífsins í dag í ávarpi sínu talaði Eyjólfur Árni

Rafnsson formaður um sögu samskipta verkalýðshreyfingarinnar og atvinnulífsins hann undirstrikaði mikilvægi trausts á báða bóga við gerð kjarasamninga sem væru

heilbrigðs atvinnulífs framkvæmdastjórinn tók í svipaðan streng og lagði mikla áherslu á

sem var undirritaður í vor en kom einnig inn á þau verkefni sem væru fram undan forsætisráðherra sagðist hafa orðið undrandi þegar hún skautaði yfir sögu Samtaka atvinnulífsins sem þó er ekki nema tuttugu ára þannig að þetta er engin að sjá rýran hlut kvenna á síðum þeirrar sögu og þar auðvitað getur einkageirinn gert miklu betur í að treysta konum í stjórnunarstöður hluti af fundinum í dag var

atvinnulífsins að láta hendur standa fram úr ermum og jafna hlut karla og kvenna annað er óásættanlegt til langs tíma

félagslegs og efnahagslegs stöðugleika og jöfnuðar og við sjáum það auðvitað að innflytjendur eru ekki margir hér á ársfundi atvinnulífsins ég hitti raunar einn innflytjanda

eftir ræðu mína sem þakkaði mér sérstaklega fyrir að vekja máls á þessu þetta snýst auðvitað um að fólk sem hingað flytur geti tækfæri og þeir sem

fæddir og uppaldir Halldór segir Íslendinga eiga að nýta krafta allra þeirra sem hér vilja vinna

landið opið og vera fyrsti kostur margra til að koma og við eigum að fagna því hægt yrði að bregðast við

hér á landi með því að taka upp rafræna fylgiseðla með lyfjum krafa um prentaða fylgiseðla á íslensku er letjandi

fyrir lyfjafyrirtæki segir lyfjafræðingur heilbrigðisráðherrar Norðurlandanna undir forystu Svandísar Svavarsdóttur hafa óskað eftir því við Evrópusambandið að heimilað verði að nota rafræna fylgiseðla með lyfjum í stað prentaðra eins og nú er niðurstöður

benda til þess að rafrænir seðlar gætu stuðlað að öruggari lyfjanotkun og auðveldað sjúklingum að finna upplýsingar hefur verið viðvarandi vandamál hér á landi ein af ástæðum þess að Ísland er oft ekki ofarlega á lyfjafyrirtækja er reglugerð sem segir að prentaðir fylgiseðlar eins og þessi

upplýsingar um skammtastærð og

smáu letri séu á íslensku ísland er mjög lítill markaður og lyfjafyrirtæki hafa engan áhuga á litlum mörkuðum það sem hefur verið gert til þess að stækka markaðssvæðið er að taka pakka og gera þá norræna ísland er þannig flokkað með hinum Norðurlöndunum sem þýðir að prentaðir fylgiseðlar þurfa að vera á öllum þeim tungumálum Sigurbjörg segir að lyfjafyrirtæki hafi einfaldlega ekki áhuga á því að setja svona miklar upplýsingar á pappír þessi hugmynd hefur ekki virkað nógu vel eins og hún ætti að gera en með rafrænum fylgiseðlum þá væri hægt að markaðssetja

Norðurlöndin sem heilt markaðssvæði og þá myndi klárlega lyfjaskortur á Íslandi batna til muna fyrirhugaðri sölu Akureyrarbæjar á Sigurhæðum húsi Matthíasar

hefur verið frestað meðan bæjaryfirvöld kanna nýjar hugmyndir um hvernig megi nota húsið Matthías Jochumsson lét byggja Sigurhæðir árið nítján hundruð og þrjú og bjó þar og starfaði undanfarin ár hefur

átt í vandræðum með að finna húsinu hlutverk þá hefur bærinn ítrekað óskað eftir því að ríkið komi að rekstri þess húsið hefur ekki verið opið almenningi síðan árið tvö þúsund og sextán og undanfarin tvö ár hefur það staðið tómt Valgerður Bjarnadóttir er ein þeirra sem hafa látið sig málefni hússins varða eftir að fréttir bárust af sölunni stofnaði hún hóp á Facebook þar sem fólk ræddi framtíð þess Valgerður segir fjölmargar hugmyndir um notkun hússins hafa meðal annars að það yrði tónleikahús og aðstaða fyrir ungt listafólk ekki bara á Facebook heldur voru svo margir bara sem höfðu samband við mig bara hringdu sendu skilaboð svona alls konar fólk víða að úr samfélaginu sem

fannst þetta hið versta mál það eru ótal hugmyndir ég er alveg sannfærð um það að þetta hús er hægt að fylla af lífi formaður stjórnar segir bæjaryfirvöld hafa ákveðið að slá sölunni á frest á meðan hugmyndir um notkun hússins verði kannaðar við rekum auk Sigurhæða um Matthías Jochumsson sem samdi þjóðsöng okkar Íslendinga þá erum við líka að reka Nonnahús Jóns Sveinssonar

að við fáum ekki stuðning í þennan rekstur líkt og önnur skáldahús í landinu okkur finnst það hreint og beint ósanngjarnt

í nótt verður minnkandi norðaustanátt hæg breytileg átt á morgun og víða bjartviðri en stöku skúrir við suðvesturströndina hiti tvö til sjö stig yfir daginn en næturfrost einkum inn til landsins Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur furðulegt atvik átti sér stað í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í gærkvöld þegar dómari í leik k r og Vals meinaði leikmanni k r sem einnig er læknir að hlúa að meiddum samherja sínum dregið var í sextán liða úrslit bikarkeppninnar í handbolta í dag

stjórnvöld í Tyrklandi hafa fallist á að láta af hernaðaraðgerðum í norðurhluta Sýrlands Kúrdar hafa sömuleiðis samþykkt að hörfa svo Tyrkir geti komið upp svokölluðu öryggissvæði við landamæri Tyrklands brú yfir Ölfusá Sundabraut og tvöföldun Hvalfjarðarganga

verður flýtt með einkaframkvæmd Akureyringar gagnrýna að ekki sé lagt fé í uppbyggingu Akureyrarflugvallar samkomulag náðist í dag milli Breta og Evrópusambandsins um útgöngu

úr sambandinu forsætisráðherra Breta er vongóður um að breska þingið samþykki samninginn á laugardag forsætisráðherra segir að það yrðu mikil vonbrigði ef Ísland lenti á gráum lista alþjóðasamtaka um aðgerðir gegn

yrði fyrsta Evrópuríkið á listanum í mörg ár